يعني هو مهم جدا تحط صوتك في الانتخابات لازم تفوطي الفوط هو الصح بيه لي راح <hesitation> تتحسن الديموقراطية لدولة ورح يعني تمارس حقك كشخص كمواطن لتلك الدولة